إذا رحلت لبلد جديد نحب نبدا بالتعرف على الناس تدريجيا، أول حاجه نمشي للمقاهي و الأماكن العامه لناس تتجمع فيها و نجرب نتحدث مع بعضهم، نحب نسألهم على الأماكن المميزه أو الأنشطه ليشاركوها، هذا يعطي فرصه باش نتعرف على أصدقاء جدد، زادا نحب نشارك في الأنشطه الإجتماعيه و الرياضيه لتصير في المنطقه خاطرعا هذي طريقه ممتازه باه نلاقي بالناس و نتعرف عليهم بشكل طبيعي.